al'ada himɓe Russian ni hamɓe bo ɓe ɗo ekkita haure, daga ɓingel ɗon pamarel ɓe ekkitina mo o warta soja. Al'ada maɓɓe un komai warta soja komai warta ta'diɗo ha wuro mai, nonnon al'ada maɓɓe bo hamɓe ma ɓe ɗo mari ɗemgal maɓɓe je hamɓe tan naftirta be <hesitation> mai ɓe ɗo viya ɗum Russian, ɓe ɗo naftira be maɓɓe, hamɓe un bo ɓe ɗon mari njaudi sosai hamɓe ma, al'ada maɓɓe ma ɗon ɓe mutta njaudi ɓe naftira be njaudi mai bo.